Nako ngone wo nyawa manege wo hidup pasti wo rasa manyasal, doa so aji to temo sugmanege, sabab manyasal manege ma ngi de ngone nyawa ma dudunika nako manyasal la i i ma lolega toma bionika nyawa pasti wo manyasal ua, sabab i lelega. Tapi ena ma ngi toma bi- dudunika makanya ngone wo akana nanga karja bolo, wo akana nanga aktivitas aktivitas bolo pasti pernah wo wo wo wo akana yang ngone nanga sinyia i i rasa manyasal ngone nanga sinyia i rasa i ofi ua, manege manusia atau o nyawa manege pasti wo rasa manyasal, sugmanege.